अन्ग् मिजिन इस बो <hesitation> दौपुर गौनि मलिक सिनै नहि ए। <hesitation> म्पए बेसेर, <hesitation> बेसेर बर बन्गन गौनि मलिक सिनै ए। म्पए बेसेर गौनि एप्लेच्तिओन् के <hesitation> खति खति थन्ग् पनन ए, बब जन, बब जन न ए। म्पए ओनर् नि सैदे सैदे बेरैन न ए गौनि, कुजोन् न ए क देख ए ए, म्पए थन्ग् पनन ए। भेसेर सिनै ए। <hesitation> छ्हिकन जो बए <hesitation> बर सिनै नहि ए। <hesitation> इन्दो बेसेर गौनि मलिक सिनै ए। <hesitation> भेसेर गौनि मलिक् ज थन्ग् पनन न ए, नैन न ए गौनि मलिक सिनै। <hesitation> पए सैदे बेरै ब थे ए गौसु नि <hesitation> जन ए, पर मलिक हन ए पए देख ए। इन्दो नग नग र प ज ए ए। <hesitation> म्पए मलिक जो बओ, मलिक ज कैन जो पनन ए।